Kalo cuaca panas tuh enaknye, istilahnye kite minum air es melulu sih emang, hawanye kan panas banget, air es minum es, nah kalo mau makan makanan tuh kite makan, makan yang anget anget deh tuh ni, apaan kit makan tuh. bakso kita ni kalo ni <hesitation> anget anget makannye. nah kalo cuaca hujan hujan tuh. kite enaknye ngopi ngete ama terigu jembleng asal engga goreng nih apa sih <hesitation> kue cina tuh kue cina. kan masih ada tuh kue cina, kite dikasih tuh kue cina kemaren waktu hujan, hujan hujan kite goreng aje ama terigu. kite goreng kue cina ama terigu, kite goreng enak banget hujan hujan makan kue cina, nah kalo gerimis gerimis <hesitation> kite enaknye makan nasi enak biar kenyang, nah kalo musim salju di jakarta, kan diluar negeri ada salju adanye kalo di jakarta rame kalo ada salju, orang pade maen salju tuh, maen perosotan, maen nih, maen salju kalo diluar negeri kan jauh kite kesononye, disini di jakarta ada salju rame rame pade maen. ni salju nah kalo musim semi enak lagi tuh semi, apaan namenye kite <hesitation> rasain adem, ayem gitu.